فيه فمره في وسط الغابة بنت كانت بتتمشي وبعد كدا لقت مفتاح شكله غريب جدا واقع علي الأرض خدها الفضول وقالت لما تاخد المفتاح دا وبعد كدا تروح مثلا تجربه علي اي باب ممكن يفتح، لقت فعلا كل ابواب البيت عندها فتحت بالمفتاح نفس المفتاح بالظبط، بعد كدا جربت تعمل حاجات اصعب وتروح اي بيت من بيوت اصحابها وتفتح بنفس الأبواب المفتاح وكان بيفتح كل الأبواب بسهوله، بعد كدا فكرت في فكره ان هي ممكن تفتح بالمفتاح دا باب الملاهي لما بيتقفل بليل وعملت كدا فعلا وعزمت صحابها وعرفتهم علي المفتاح وبقوا بيروحوا كل يوم الملاهي بليل حتي بعد ما هي مقفوله.